بالنسبة لعدد ازواج الاحذية اللي بمتلكها عندي حوالي خمس ازواج من الاحذية وبالنسبة لعدد القبعات هم قباعتين بالنسبة لعدد النظارات او النظارات الشمسية <hesitation> عندي وحدة بس احب ما اغيرها كتير